بيت أحلامي يكون بسيط وفخم بنفس الوقت. أحب يكون فيه حوش كبير مع جلسة خارجية، وداخله بيكون فيه مجلس عربي. أحب يكون مفتوح ومرتب وفيه نوا- نوافذ كبيرة تدخل الشمس. المطبخ لازم يكون عملي ومرتب. غرفة النوم تكون هادئة وإطلالة عالحوش. أهم شي يكون فيه راحة ودفء بالبيت عشان يكون مكان للإسترخاء والراحة بعد يوم طويل.